Lanu nchoru okwu okar, nnim bu nkita, nnim bu wokoloma. Omasisim nukisim omuharahara nlikislmenema omasisim nhu-kum nu nlikisi ma. oveteive. nme usesu wokoloma. Nme oku nkoke omasism nku-nkoke omasisham. Nkoke wokoloma masisim vu nu ogbusi okerkun nu-oro ozule tan vu he wokoloma yabanu uru vu ogbu-ekerkun nu-oro. ekerekun nfe yo-oro wokoloma hen ogwusosi gbua isimako nu ore-ahia eleke resiahia nu rukpa nu rukpa ma-Arusie ma Aqwa nheve quzosi noseowuyam bu wokom ihena wokom zume ekerekun zimana aveya ba atakama rakpa Arusiyam venu-ore muve ecluche muve nhe ven viesi nu ime rukpa. wokom bu nhe shisia kiator odinma woko ogwuma wokom masisim. wokom masisim. nhe krur wokom nmasisham ososimeizie ososimisie ziezi and rumu-harahara nlikisima nyaha ke nkita. nkita veruru nu ihena nu nkita hakpasi nozonayi nhe isoqwesolee Nkita siabali isoqwesolee Nkita esiziyi. Ale rumukitanbezi ohon ba nu orobel ozo bunkital izohun nu oro bel boguoma obo ema oma sisam ihinum anu kintal werike tabadon kam makol wokom ibi wokay nu oro wokom wari then yinonu nu wiri iri wiri kam yo wonna wokon wariken riyabosia omayen iri oza mamo nu ehin kim masi onu nu kital wiri nkintal rilzo rimalia nkintal pushimo yon nuero oro bido nashin shin so kia han merum onejinu kwu oka kintal